Eey, yimɓe ine mbaawi huutoraade daabaaji mbaɗa fijirde wayno danndoo pucci. Malla mbaɗa daabaaji e nder geddu, ne njaha ne ndaaroya. Hay huunde alaa hen. Daabaaji ɗi ko yimɓe poti huutoraade ɗe, no njiɗiri e no haaniri.